El númiru nuevi pos comu qu'está ala final dela cuenta i se me hazi un númiru compricau. Me vien el recuerdu de quandu zagal, en deprendiendu la tabla de multiprical del nuevi. Total no era enreosu! I faci que si ogañu perguntas paí quántu sonin nuevi por ochu, o nuevi por sieti, la genti se te quei un poquinu apasmá. Nuevi por nuevi, velaí, ochenta-i-unu.